Ñy anjara asany ñy hatsereha moa <shushes> aminy ñy fahitan-draha mbaovao: <shushes> -Mampiezaky an-teña ,manoro <shushes> an-teña hahay <shushes> hañamboatsy raha. <shushes> -Mandrisiky an-teña ko'ey hikaroky ,hametsevetse ,handinike, ñy raha vaovao tokony ho foroñin-teña ,ñy raha maro tokony ho hain-teña ;tsy hanahira an-teña.